פי וחד אלנהאר، וחד אלסידה כבירא פי אלסין, כתע’דא חדה אלשאטע ו לקטאת וחד ל.., אלזוז’א׳ה, מסדודה מזיאן באחכאם ו פיהא וחד אלרסאלא לדאכל, ו ג’בדהאח חלאתהא, בדאת תתקרא פיהא, ו וחד אלקצה בדאת כתקרא ו היא תשות’ף האדיק אלכתבה מע’ריבאש עליהא, בקאת האדיק אלזוז’א׳ה עלא חסאב פאש כאנת באפא סע’ירה ו..